Kɨtɨ ja jíka ja kuaa yaa ku kɨtɨ, ɨó tíni núti in ja nañúú kutu suni lusu ka jíkati ka ntítoti kɨtɨ kanchaka- ra kanchaka ve'é yaá jinai te suni ka jia'nti yata ve'é yaa kɨtɨ n'ua kɨtɨ ntito nayiú ya'a. ntitoti kɨtɨ ntitotɨ te inka kɨtɨ ja jika ja kuá yaa ku ehh vau, kɨtɨ va'u luli- un chi sa'a xaánti chi yeéti chu'ún, rri, kɨni luli, yeéti te yuan kua ja kajikatɨ ja kua yaa te yuan kua. tiñu kɨtɨ ja nani lusu yaa ku ntítoti ve'é, taka nayuú ñuú ya suni kantitoti ka jia'nti nu ni jinitɨ nu nayú jika vai ini ichɨ jiakui, mm a ja jakua a ñuu ka jikai jinai te yuan ka jínitɨ yuan kɨtɨ yuan chi ku in kɨtɨ ja kantitoti yuan ka ɨó tua'ati sa'ayo cuenta nu nu ja kua ya te kantitoti yuan kua nayuú un ka jinií naun nayiu a kɨtɨ a nayu kuaá jika ja kuá inka kɨtɨ ja ɨó ja kuaá ya'a suni ja. Ɨó nu kaistu'un nau ku a ɨó ku tiñuú nté ntétu tiñuú un yuku yuan te suni jiasstu'untu kɨtɨ un nu kua koó xi nu kua sa'a taka nu kua ka ta'anyo jina'ayo yuan kua kainstu'untu kɨtɨ tiñúú luli yuan tiñu jaistu'un suni ja a ɨó in nayiu ña'anu a in nayuú ku'u tu jinɨó na kɨvi naá naá nayuú un kuɨí jina'i yuan kutu inka ja jiastu'untu ku kɨtɨ tiñú yuan.